Vosia vokipakourova torepaviovere ra oisore auepa viovereita ra ave, kasirapa aioro aiopere ra igei kasiroo pieve vova siovaraia, ra osi, vosa vokipa kourova toureviove-re ra orivio vere vo oaravivu-avaita oripere ra vara aiope. Ari, vo ragaiavu vao avu aio ruipapara re vokipa kouva, oisore aueparavere ra tea tapiparavere vokipakorova ora kasiraopie paoro vore ravireara. Ra ave, are eisi, eisi vo aioropa ruipapa veira ragai vosa vokipako rova o vearopie aiovai rutu aiorivere vokipakourova vii gorupiesa ita ra avauvere kovokovosia. Vi gorupievereita kovoara pura paraita voruture ovaiarovi, vosia eisi vo aioro aiorivere vearopie aioro vokipakou. Eisira, ari otae oarova oirara vosa oaravivupura ivere oa oaravivu orivere osiare uvuipai osiare aiopaiveira vokipaurova, ari oisore auepaverei raita ravireo kaeroviro, ravireo kaeroviro ra-evo taevuia vutaia, ra, eisi oearovivu toupaiveira vova sovaraia ari oearovu oea oisore airo ra vokipakova toreavere aioveisa. O taevurovu vutarovu oisi, oisi piepaveira vosia toreravere vokipa kouro oiso rupaparavere vore tueravere ravireua ra evoa aio ruparavere.